Kyi nwang, ke na, a amu a-byii kyiji, a-ri ng kyikire, nkyi wo a mu a da ri ne ka fa kajo nke yen, ke oshie mu yen, bakinkan ba tim ditim ekan ba fu, okakara o-tim ditim ekan o-fu e e, wo oned mu wa a mu ne biem eyen kangkang kise eyen ke eshe eyen, wo byi kijii to a tca ada ri, a kwa bikire, be bi mu byi kijii bi tca biked wa busyi a da she biem a re o reng a fyi. bi byi kijii bi tca biked wa bankponghe okagara wa mme mmu-mu ke kiked nki bankponghe okagara nki ki ja banyinyi ne buan, ka pen chwoo okagara mu otuom me o fu me n yip buan me tca ne mbe, me mmu n kwyu nen kampen chwoo kireng mmu n chi bankponghe ke kiked nki ten nki n-sed nyin nki okagara ba tuom n tca biked ne buan mbe m be ba tca banwed bi fum kambe bi tcen ne mbe ba da kwa bubong bukire mbuu ba mu- ba da kwa ne kwan nang banyinyi to ba-a tuom mbe bi- yibing gambe bi tcen ne mbe biked ba da kwa edu nyi ba da-kwa ne kwan, nang a a mu- akwa a chi da kwa ekire a fe, nang mbe akparama mbe ba-twom mbe bi yibing banyini, bi yibing buan mbe banyicheng ne mbe banyinyi bi tcen ne mbe ba da chi aprama nang nyi ekwubashi nang nyi ayen nyi kwan bi fyi ne mbe Butcen bu-nyin n edim ke byikat ke byikat nang mbu bi mu dim bi tca nyin juangjuang ke kiked mbe baned mbe kawu kichi, buan ba da tce banwed bi mu bi tca bi mu tcen butcen. mpen okire a dim nyin a dim a da ri wan eyen mu mu o kwa nwed, nang ke oshie mu ban rdyi kawu kichi nang kiked ke oshie nki bi mu koong kambe bi fu ban ryui baned, butcen bunyin etcen. butcen bu chi o a nyid nki a mu a da-nyid ne a ri nki a mu a da a ri ne, a kwa edu ekire nyi wo a mu, mpen okire sef butcen etcen, eshie etcen e chi o a juo eshie ekire ke naa kireng a da dim ene a da kam baned bakire, ba kyu, ba pem. ba kwa biem, ki chi o a nyid baned ki chi o a kwa edu nyi ekire nyi enong ki chi o a baa bubong eyen to, a nyid baned, a kyu ne busa akyu ne kije. ne bunyindyitiem a nyid a fu wo to a kwu a ri. butcen chwoo, nang baned mbe ba-dim nyin batca eshe okakara ba da kwa biem akwu ba fyi ba ba tong be ba fu nen nke nki koo. baned mbe ba dim nyin ba tca eshe ekagara a ri kee chiom kibonghe nki ko nki bi mu birdying nki okagara mu o tuom nyin wa <hesitation> bu nwang bu bu tanghe biem chwoo, ke chiom anki nki be a banghe e shee be nki nki ki fum ke eshie ekagara ne ki ba nyin, nang a kwon nyin ki fii kibyi ba yibing akwu ba banghe shie be, ki ki nyin be e rdyi. a tce eshie ekagara ba tanghe o biem mbi mu a da-juo ne kwan, a da a-ri ne kwan baned eten chwoo mba dim nyin ba tca eshie okagara ekagara ba da juo. Ba-dakwan banwet ba-fyi Byi-ku nyid ku sed byi-fu, oned eten mun, oo tcee eshe okakara, onedtc eten mun oo tcee eshe ekakara. butcen nang nyin mbu jwanjwang, mbu bi mu bi dim nyin byi tca digoshi oned okire o danghe e re biem akwu ke digoshi o ba shie, o tce akwu ke digoshi, o kwu o dim o yib biem kwan o da shie akwu, o kwu o fyi o re o ba ne mbi o ba she kwan, butcen bu bu chi be bi nyid biked. bi juo bira., a-re byem mbyi a mu a da- rdyi ne nang mbi a mu a a- re mpen okire akkwu bi kyu kasi jwa, a re akwu a ba kwan a ba she kasi kibong butcen bu bat mbu oned a da tcen ke na bu chi o kika butcen eyen ki yanghe, bubung eyen bu ree, a juo eshie, a nyid biem bikire, a chi biem bi kire, butcen bu kware mbu oned o da tcen.